Kultura e Shteteve të Bashkuara është jashtëzakonisht e larmishme, falë pranisë së shumë etnive dhe traditave të ndryshme. Çdo rajon ka veçantitë e veta: nga xhazi i New Orleans deri te teknologjia e Silicon Valley, vendi reflekton një shumëllojshmëri ndikimesh.